एक यन्वन विन्वन काया हज, मैंका तो पतों नहीं भाई काई हो वाईच पर हाँ, एक आइडियो लगे जाएँ। कि अपनी इडली न ये जो रहेंच। ये इनाज माध्यम से बनाईच तो कहींचे, रात भर उका रखी देवा। तो कुछ बेक्टीरिया, बेक्टिया उका अंडर काई पनपी जाएच न कहींचे, उका अच्छा स्वाद, उका मां नूट्रिशन, पॉर्टीन बहुत बनाई देच उका फुगाई देच, तो कहींचे, उका से अपना सरीर को बहुत ज़्यादा नूट्रिशन, फाइदो मिला लोग सांस अपने सरीर न कह, तो कहींचे। ऐसे जी वस्तू न खाने चाहिएच। फर्मन्टेशन से कही बनाईच, इडली बनाईच, वड़ा पाव बनाईच, अपनों।